Fermeture ndraiky edy e, <hesitation> karaha misy va- <hesitation> misy raha hely zay zegny a atsofotro amle vavany i zegny e karaha paire zegny izy de mila atambata, kaofa tafitambatra <hesitation> tafitambatra zegny igny de afaka ampiakarintegna zegny izy mifody izy amzay fotoagna zay o, na ho arorogno de misôkatra.